Enkoko, ninkwata amaizi ngateeka, gaaheza kusa, nkwata enkoko ngishara, naaheza kugishara ngiteeke omu maizi gari agarikwosa naaheza ngiihehwo ebyoya, naaheza kugiihaho ebyoya, ngibaaga, ngyoza, naaheza kugyoza, ngisharaashare omu bicweka ebinda ndikwenda, naaheza ngiteeke aha mahega harimu maizi, <hesitation> nteekemu omuriro, yaaheza kusa, nteekamu ebindi bintu nk'enyaanya hamwe n'ebindi bintu byokugira nti enure naaza kugirya nshemeregwe.